Rí na̱jña̱a̱la xtíñúꞌ rí ikhúún, po na̱jña̱a̱la jma̱a ñawúnꞌ má rá, na̱rma̱jan gi̱nii xtíín, wámbóꞌ ni̱rma̱jan rá, a̱ꞌkhui̱ rí na̱khu̱xtúmíndú má wáa̱, numuu rí ma̱ꞌga ragájnuu rí miꞌsmba rá, wámbóꞌ ikhaa rá. neka má ra̱jña̱wíi̱la wáa̱ rí phú gi̱nii smba a̱ꞌkhui̱, na̱xnu̱u̱ xábú xúꞌkhui̱ rá, ámbóꞌ ne̱xnu̱u̱ xábú rá, po na̱khu̱xtúmíndú juértí juértí má xkui̱ mbu̱júúꞌ numuu rí ma̱ꞌgata̱a̱la wénú rí smba a̱ꞌkhui̱. Ámbóꞌ ni̱khu̱xtúmíndú rá po, na̱jña̱wíi̱la má rí xábú a̱ꞌkhui̱ rá, numuu rí nagájnu̱u̱la smboo xkui̱ júúnꞌ. Ndóó mu rí xóóꞌ tima smba rí tsíyoo áꞌgata̱a̱la rá, na̱xna̱a̱la má xábú xúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ. Mbu̱júúꞌ má na̱khu̱xtúmíndú gakhi̱i̱ náa̱ꞌ rí tima tsíyoo áꞌgata̱a̱la. Yáá rigajma̱ má e̱ꞌgíꞌ xábú a̱ꞌkhui̱ xkui̱ rá. Yáá rído̱o̱ e̱yo̱o̱ rí ni̱ka̱taa̱la má rá, pues yáá wénú má mikhaꞌju, wénú má niwanúú xkui̱ rá.